A gai vanugai gatanuni tu gaina gaura vinirini dagarari vanuga lidasiri o gaukara tarimarina gai gene uravinima bena gene iago dagara namori tari gai gema gene vei e gai gema ura dagarari bona gaina gatugamarini dagarari veigari gai gema vei bena gana iago gana sikuri o mainai komiuniti ai dagara tari gene vei det gaina maki logosi gana libari dagara namori mogeri gana vei bena gana tanu iagiri. Gia maki karakara geurani, getugamagirini gekiragirini maki gaitu gene kirama nega tari tu gai dagara namori tu asi gevinimani gego famani ge iusimani bena gaukara maki ilauilauri ga veini namo eiagomani giana gai gema namo ge gabirini ge koukou gaurini gai ma gatanuni mai vanugai tu maguri tu gwaigigi maguri tu dia karata kavana be goina bo giroani o bo veiani. Gai gema tanu magurina tu ilau den mai vanugai gatanuni gatanuni dagarari tari maki ga kiragirini tu tarimana maki asi geuravinirini veigari gaveini ge kiramani gaitu dia veiga namori gaveirini dia tugamagi namori gaina ga tugamagirini getoni ge gabimani ge fitogamani ge tugamagini gaitu rabish mogesina dainai gai initoma tu gaurani tu komiuniti lidari kaunsel o eni Komiuniti lidana tu gai bene gabima gema fam o gema pig fam ba chiken fam tari gene vinima bena gana tanu bena gana maguri mai vanuga nuganai mogeri bo veini botanuni tu gemu vanuga tanutanuna tu be namoni goi na o uravinirini iago viniri gaburi maki mogeri tu bege namoni goi na o uravinirini iago viniri gaburi maki mogeri tu bege namoni ini toma tu mogeri no veiri gana tu maguri tu gwagigi tarimatana asi monita asi beiagomani goi bema vinimuni o goi be kiramuni maigeri mogeri no veiri bena bona iagoma goina ouraviniani gabunai bene tore bena bono tanu. Gaitu mogesina gaurani korana initoma tu youths tug e tanu kava tanu kavani geri liba veigari geveini, geri liba maguriri geveini, getugamagirini, ge kiragirini asi ge uravinirini gaburiai gemagurini benamo tari tu mai vanugai asi ge serorini dagarari ge serorini drug ge seroni stim ge seroni tu gia gene maguri gana geri livin bene namo gana giana ge uravinirini dagarari bona ge uravinirini mauriri ai gene tanu gene maguri ganigani ilauri gene gani getoni ganigani sebori ge ganirini nai gia dagara tari ge serorini geri numa dagarari gia na asi ge uravinirini dagarari mai vanugai gene serori gana gai tari maki ga urani tu mo levol ai gana lagasi senagi tarima bararina. Asi ge iusimani ge gita tagomani mogo gai youths keka maki ga tugamagirini gaukarai ge gauni tari geurani tu geri moni gaukarana o geri dagara namori tari gene vei gana tu vanugai ge kara tanu tanuni ge skul iaunega to senagi asi geri moni tu geri mo skul mogeri bege vaga koririni bena geri femili gesi geri livin bene namo gana korana toma tu dagara davari maki mai vanugai maki bege varage dagarata tu dia fri mai vanugai dagara maki mai vanugai maki dagara maki davari tu bena noga mosbi kavana gai tari maki mainai ga tanuni ga iagoni ga iagomani maki vanuga ga gitaiani tu dia namo korikori vanuga gena namo dia mai barego lakava gaitu mosbi danuri ai ga baregoto. Gema tugamagi tu mo tugamagi tu e tanuni gai gema tugamagi tu dia mai vanuga merori ge tugamagini kavana gai tu gema tugamagi tu barego korikori mai vanuga merori tu geri tugamagi tu kei gaina ga uravinirini veigari tu mai vanugai tu asi gagitani mosbi ai tu gagitani tari ge dururini skul ge tugurini ai geri ai geri gari korana gia tu ma libari youths tu kamasi goi na bo dururini. Gai tu mai vanugai keka bena ga tanu kava tanu kavani ga raka kava raka kavani bena dia veiga namori ga veini siga ilau ilauri ga ganirini bia ga niuni vanugai guru danuri ga veini vanuga tarimari ge raka rigoni mainai ga vevaneni gatanuni ga gurugani dia veiga namori korikori gaina ga veirini giana asi ge uravinirini dagarari sena mogeri asi gara veiri dagarari tu giana dagara namori bege vinimani dagara tari bege kiramani mogeri ga narini ga vei gana tugamagiri dagarari tu giana asi geveirini mogesina gai gaurani tu initoma tu mogeri tu gaina gana veiri gene tanu bene iago bene kori mogeri urari.